لا طبعا ما مابغيت أكون مع عدوي اللدود في جزيرة. هذا آخر شي أفكر فيه. لأنه هذا عدو. ما دام عدو، كيف تجلس مع عدوك؟